Raha vao tonga an-tsaikoato voalohany le resaka hoe loko manga maizina de hoe lokon'olo tia manao fisikina mihaja zany le raha, zay zany tonga an-tsaiko ato voalohany, ts- raha olo tsy tia mainty zany de io ro fampiasany.